أنا شخصيًا نحب نسمع الموسيقى التي تعطي إحساس بالراحة، والتوازن، نحب -الاسما- الاستماع للموسيقى الهادئة مثل: الجاز، أو موسيقى كلاسيكية؛ لأنها تساعدني على التركيز، والهدوء، خصوصًا لما نحتاج نفكر في شي معين، أو حتى لما نكون في المزاج هادي، لكن أحيانًا نحب نغير الجو، ونسمع موسيقى عربية.